So yimbɓe gurri sanne sanne. Worɓe mawɓe e rewɓe mawɓe kewan e sosiete o sanne. Dun ni bawmi wide impakt mun, ana nafa dun yimɓe kedoto bange mamiraɓe mun hen. Nguurdam juutɗam <hesitation> aɗa anndi huunde fuu e aduna, won bannge lobbo, won bannge bonɗo.